عشان نعمل حساب جديد على ايميل او أي بريد إلكتروني أن احنا بنأول حاجة بندخل اسمنا واسم المستخدم اللي احنا هنستخدم بيه الحساب بندخل كلمه باسورد وبعدين بنختار اسم للايميل أن احنا دا هيكون الايميل بتاعنا والباسورد اللي احنا اختارناه وبعد كده بندوس على أن احنا نعمل ننشئ الحساب